أكثر لحظة تساهم في تكوين حياتي هو سجن بابا السياسي، بابا سجين سياسي، والتأثير هذاك خلى تأثيره على حياتي الحقيقة، خلاني أكون إنسانة قوية <hesitation> يكون عندي رأي وعندي مبدأ <hesitation> نعرف نتصرف وحدي ونعتمد على نفسي، منيش شخص ضعيف، أثر تأثير كبير علينا، كلنا مش أنا وحدي الحقيقة، خلينا نحب بعضنا كعائلة ونعرف قيمة بعضنا.